Nixunihũũ momimiġaɭo õõ sítuĵur amooġo maralongemi, kaɭoġom aźiaźani mareḃay máźira. Ámidiamaźira rek, amiñaḃaniźumunay ihimongen źimerediamo. Dõk aab moawarengemiġadial adialumo aiźaixaźira: onanaw ihimongen miźidiami maanaxonźe. . Ẽẽ momuhaŋune, aminiloseloos haniiɭeruḃulo bíḃi siniadunali miaṗaniźiami, amiñalalanidiamuśe moafiamiġaɭo muśe niraḃuɭoamooġo niġaṗam. Kamiġaṗam ayiḃumonge, añaḃaniɭo ah źifiamonge ómu nixarale eemereṗam. Momuṗe muḃay karegrete kaɭo ifiamonge merediamo. Walaamooġo nádiniliġaźomi muśe míahienźemi óo muzuniluźe niɭo ah moźifiamonge źibamiieɭomeme kom źiɭalemo narembahale, ifiamonge źibamidiamo.